Mi waawi njiddaade e suudu nguurndam ko feccere, ko ndiyam fiyaangu ngal fiyaangu ngal rewɓe ngal. Mi waɗa njangol ngal sabu fiyaangu ngal fiyaangu ngal goɗɗo ngal.